Tamin'ny taonjato fahafolo zany e da tena lasa firenena matanjaky i Danemarka io. Niaraky tamin'ny rangahy antsoina hoe Harald Bluetooth i. Io rangahy io no nampiombona ny viking sady nampiditsy ny kristianisma tao amin'ny firene.